Ta'a haɓɓan ɗankwali ha hore ma nii, arannii heɓu hankwali mai toh ngol mangol sai nyubbangol ɗiɗi koh tati sai ɓila hado hoorema sai taara, tarta sai kaɓɓa ta ɓawo.